﻿Twajya kucumba hati caayi yaitu enu caayi eyabuli kilo, <hesitation> nohemba omuurro gwaawe, noteekaho amai noteekaho esafuriya, noteekaho amaizi. Obu okuba noyenda caayi yaawe ebemu akahooho akarungi nosobola kuteekamu omujaaja rundi karifuuha, nikwe caayi egi eboye kurungi. So hati obu okuteekaho amaizi ago noreeta omujaaja gwawe noguteekamu rundi karifuuha, nobireka nibicamuka kurungi, then hati aho noreeta amajaani, noteekamu amajaani mataito gati garemwe kusaarra habwokuba omanyire amajaani ago obu okuteekamu maingi nigasaarra, <hesitation> obu okumara kuteekamu amajaani nogarekaho kataito muno, hati aho nogaihaho caayi yaawe neba ehiire, noteeka mukikopo notabura na sukaari yaawe, <hesitation> nonywa.